Kada niuru nduru na'a yauru na'a ndutuña yunuu, kinero chi anuu ye'e tu nianu fuerte ake akeñunu kiñenró, ndudunio kanda niounró njuerte ya nimodo ñakineró.